الذكاء موجود والحمد لله مانسحقش <hesitation> أكثر من هاكا ذكاء، <laughs> نحب نكون مشهوره بالطبيعه، يعرفوني الناس الكل ويكون عندي معجبين، يكون عندي <hesitation> متابعين في الانستغرام والفايسبوك والأمور هاذيكا، نجم <hesitation> نقدم حاجه <hesitation> يعني ما نعرفش أنا، إحترافية ولا حاجه ويكون عندي برشا عباد ويعرفوني الكل ممثله مشهوره ولا مغنيه مشهوره، لا الذكاء ما عندي ما نعمل بيه توا.